He de he njoomi ndaani, ŧiriñe, he njoomi ndaani. Iyoo, ghara bóg fana, a ghara ma biñaŋ ma nraa bo a ɓaale; Ndi baali uu tta ma dów, he fana gifaŋi gilli ma gin ge súm. A gyíŧi njiŋni bége friñe hamba, he ñe húriti gifaŋi giwooye, gifaŋi gilli maa ssúm.